मुइलाइ कपालको चुल्ठो बनुन त नाइँ ओनो, क्याकी केटा मान्सु पड्या, कपाल पाल्या बानि नाइँ थिन, तबैकी लेखा चुल्ठो कस्या बाट्या, कि गद्द्या भुण्या मुइ लाइ त् नाइँ ओनो। तर वरिपरिका कोइ कोइ मान्सु चुल्ठो बाट्टान, तर ऐलका जमाना हेद्द्यौ भुण्यापाछा भौतजसा मान्सु बिहान बठे बसासम्म विभिन्न खालका काममा जुटिरनान, तबैलेखा खासै ऐलाका मान्सुनले चुल्ठो पाल्या धेक्दु चाहि गाह्रो हुन्छ।